E ley finatawa payba ko naƴi ɓangan ɓiɓe adama wi mudun fu a hana ɓayinde, so heɓe calmodira ɓe ɓucodiran koyide tati ŋamoo e nanoo. <hesitation> Kamɓe duu ina waawi taweede gootel e walla yoga e finaatawaaji maɓɓe mbawɗen hiisaade.